﻿Nkakuurra mukyaaro nibakyeeta rubona, nikisangwa Fort, nkaba ninkunda kubayo habwokuba kikaba kiine enyanja, obu nitujyaamu kujya kwooga, n'ekindi ekyaaro eki nkakuurramu nibakyeeta kilembe, nikisangwa kasese, nakyo nkaba ninkikunda habwokuba kikaba kiine ensozi nyingi, nahabwekyo tukaba tujyaayo kuliisa embuzi, tugenda tuzaana ebya'abaana abato, nabagenzi baitu hamu <hesitation> baabataka, nahabwekyo kikaba kituha esanyu lingi